א מייקראוועיוו ווערט באנוצט ווען מ'וויל אנהייצן און איבער ווארעמען עסן אויף א שנעלערע צייט ווי ווען עס וואלט ווען געקאכט אויפן פלאם אין א טאפ, ווי אויך קען מען דארטן שנעלערהייט אפקאכן עסן וואס זענען געמאכט געווארן צו קאכן אין א מייקראוועיוו.